Ia. Magnana fihetseham-po karaha olombelo ny biby. Ôhatra amboa. Izy koafa, ambelanao raiky izy, mahi- mahi- malahelo. Mahinankinoka izy. Mananjenoka bosy. Ave tsy toetra tsara fô agnanany fa izy koafa mety misy raha mampavasira izy, izy mety masiaka ka.